لو كنت طاهي بمسابقة طهي ممكن إني أقدم طبق البايلا المميز <hesitation> لإنه فيو تنوع بالنكهات، وفيو عرض جذاب ممكن إني أقدمه بشكل جذاب بوعاء كبير <hesitation> تحظير إحترافي ممكن إني أبرز مهاراتي بالطهي من خلال تقنيات مثل: التحميص الرز ليتشرب النكهات بشكل مثالي، وممكن إني أظيف لمسة شخصية، أو خاصة فيه مثل التوابل الفريدة ،المكونات المحلية.